منتصورش أنو الآلات باش تملك مشاعر كيما الإنسان في المستقبل القريب، خاطر المشاعر مرتبطه بالوعي و التجارب البشريه، صحيح أنو الألات قادريتطن على محاكاة سلوكيات البشريه، أما مش هاكا باش يكون عندهم مشاعر حقيقيه بما أنو مفماش تجربه حياتيه و لا إحساس داخلي، التكنولوجيا تطور أما الوعي و العواطف هوما خاصيات بشريه معقدة متتعلمش في الآلات.